mɛ a nunɛ yibio be yɛrɛ diro be bɛ mu bɛ bua na un jumu pn dimu dɛ mɛ o ma ame ma di yibio be tomu a be nɛ vraiment mu sin ma tete mɛ yibio be bɛ bua mɛ na to yibio be mɛ ha pɛwa um in oni mi jia ma wosonu be a surtout surtout tina be bewo benɛ a se mi na bewo benɛ a mi ho dimiyan ama cɛ ji amu a simu be to tina uwe di bu